Itlarda eng ko'p uchraydigan kasalliklar teri kasalliklari, quloq infeksiyasi, kennil yo'tal va boshqa bo'g'im kasalliklari hisoblanadi. Lekin profilaktika qoidalarga rioya qilib, itning sog'ligiga e'tibor berib yurilsa, bu kasalliklar uchrash holati kam kuzatiladi.